<hesitation> Na en kwala'a an ajim na nangin en kabia ar anna haga nab nangen ge, shi bangawa ani ja jim shue-en shelwe, bekimbo gananoen har bireh en en shin gare ka ha ka la, en be ba ha sakineh be laga, bala na nyina jindeh ke fega shin eh geh, bekembo nyi na tho tha en zawa en yir faiya a zerwo ba be nangin thoma mibe, a nanggina, ya'a nyina do tha a hene shi na'a bekin boba' bekim bo a jalo yibe a shi bangaha, a ane an ya sheshebah aza honderna, a ana zana za yekina na kurwu be ne kurwu yamna, tho zwab ben ana ba dahaga ba ta be ninga aram auka bala kan zwekireh a naya en a kwala'a na nangin nega, melginwa ka nyo kwarma. Ka ha ne thema me ba wudi zirigadi ba zir farnona, kaha na wantha the ba zir tarnona hani gumnina a gwajeo the ka hane suthaha en hen ba zir farnon ani gumnena a gwajeothe, ka hane zwaha en them ba shebeh themdena, en hen ba gumnina a gwajeothena, ar en kabreka kwala'a na henker zwaba enbiba nanggenbe, enbi ba nanggenbe, enbi ba ba nanggenbe, en duweh-eh a za za derwo ke nyindo na thowa a yirfarya a zerwona, ba yib farba, nyina tho tha ba mwani yibeh ne mwanna, be zeo babo mwamni yibeh, ke zeo baki hammeh na en har amer, en ana sho en han farnuwa nyineh, a-nibi themah en mamna haga nab zir farno ga be kimbo ba, be bela ba haga, ba zeo en thowale ya enduweh eh, karathe th, ne be ba ku kabla, ne be ba kugeh kablagana ar ba han <noise> duweh-eh neh. Ba zo babo tho bo hagan gama yiri ye ye hana thobe ye ba hana duh yambo, bala na hangau waye de, ba hagan hana, ye na yamna bena nyo them na kworkega, bena nyo nyaulo na kwarkega dukeh yiraye hana zi na amna na yal bi yiri yanna be kamage be yeoweh a daki sundi ke nuan han nye a daki yir far ya a zerwonega, bikam amna, nyi na do tha a zerkewe ana kaza nyi wibi neh, batheran en azer wona ar na en a zeo ba henker na, en ke yathel na, en bre'e nyi na do tha ke jale shwako lamra ne daha na thowatha ye a jale mero ar hage a dauge mer kwan na shubi na yol na shukeh mershuekuligeh mir nyina mer ka ora en ka ora ne yir farya ko bong garka, ar ke nyim na'a anye, en kwara amer hana tho na haga mwandertha merge, enyir farya ne thona, nyina kar zir farnona yib be shubi di. Be dwe ye har yir faryeda yib nab jams, ba'a nyena a ze a kim thithanna a yir farya hana zinide zoda, a zo da ka thowana bwabsiba a zo da yib nab zi katha-katha, be kem boba, a ba fuli a yibe, ma nangin na'a ma thwindidi ba habende be ze be gwaram, ba babin de bi zim na en bam zene, hagi nam tho na nyala bane ya bikem be ye-ye a zer yaya zekerwam nona wato yir farye kenan, azo na a zo ba ba fuli mernye, ney amna a deki ar yibeh be der en ba jaunder na, ana ganano en kabre nabe nangin a wosama, zeka kibe na en nyi na larna zirigari na dahage na thowan en zengeh na latha han zwinhah nya, hen na bi sib dab-dab-dab-dab bajaya zwinhen kwau-kwou bi yiriu nahanya, hen nyi na labna anibi zwinhamna be milehmeh bekimbi ba, bekimbo batherau a zeoba a zershi ganano'on.

Thowala ja shwathama a yeken mwamdirth, bekem bo bana, nyen wa-ra en ke ware ka zwirgin en'en bathoran zerwo a ba henker bo enbi binabe nangin beh, be bi zi koratheb na bo be bi duwage en kwala mer na nan gin ne ga, bi ke du-en bathorau be zerwona, so a yeore mwandirtha, en mwaratha a dauso, nyina aina zekerwa haka na thindigeneh kabreka, yirye har, keyal merge wa na zwaya, ye har zwe ko gwaka la <noise> anam shi na en haka korkarge a yeon honalda yibeh dosikiye ba ara ba shuwa sham ba kwakina shiye ma a jaya en ba wurehnedeh ba wue, ya thare shiye na zikibi ze na'amna a zegeh a'amna ba. Z Thowa la neem na ke nangen en kabrena, Zwaya shiye ma orage ma kwakenaga, a nane nan jibege, ma the na jibide, ma waran mwamdirthewa, ma smwanede, ma wara mwandirthewa, en karbreka jibibeh a dosikiye. Ko yibibeh a dosikiye, nyenebo nabi nanhin yir, ar yir na yeoren enshanwanyi ne to ana yibiba, a dosikye a nanginage yirge. Ko yibiba zekeya be nanginage yirge, a zebibe zekerwa a yeoran shenwanyinehi nye deki ana zwab beh hanna, haga nab no yirge, haga nab durege, bekim bo bana, bo hagan fulle o bo funge, bala na nyene, a fergo wa we na be ferge ne de, en kabre ka ya en ba ze ba shor nab nange dir gananuwa en nabe nanginna, pahaka haye ma nangen enbide ma thwen, ma nangin enbidah ma thwen, yir kabreya enjin ke yirweh ke fer, mo sin ye namo kabre, nabe thowon guguthe de ma.